A ialako tsiny kamarady ai fô tsisy tiserta omby zaho, avy eo aiza z- zio koa ohatra geda za tô mbôla tsy hay leran'izaho haventy de aleo za mandeha mitady hafa na andro hafa za mipody, izy ndre ndraiky mba raha maro tiàko moa izy tsisy omby za fao, aleo am'magnaraka ai.